Sɛ wͻka dɛ muntu kwan nkɛtsena Maas atsenae afe kor a, monnkͻkͻ osiandɛ minnyim ͻhaw a mͻkͻ ekehyia. Motum menya apͻwmudzen mu haw. Mubotum <noise> enya yarba kɛse bi a ͻbͻbͻ me a metum mewu Obotum aba no dɛ munntum nnsan m'ekyir mmba osiandɛ munnhu kwan a mɛfa do nye hͻn a wͻwͻ atsenae afofor no edzi nkitaho. Bi a na makɛka hͻ ntsi memmpɛ dɛ mͻkͻ.